क्वे भी वाद्य यंत्र आप बजौण छिन चाणा, सीखण छिन चाणा। त सबसे पलि आपते तेमा सरगम सीखण चेंदि। सरगम यानी सा, रे, गा, मां, पा, धा, नी। यि सात ज्वो सुर व्हंदन, यूंसे ही सरा गीत बणदन। के भी आप वाद्य यंत्र ते बजौणे कोशिश छिन कना, त सबसे पलि सरगम बजावा। तखि बे हमरा सरा सुर निकलदन। जन मैं छूं, मैं गिटार बजौंदू, त मैन सबसे पलि सरगम बजौणे सीखि, तेका बाद ही मैन पूरी गिटार ते सीखि कि येते कमण्यें बजौंदन। आप भी यमण्यें करि सकदन।